जीन्स पाईन्टमे जौन छोटिसि <hesitation> पकेट बनि होत हय गोझा बनो होत हय बो खास करके <hesitation> उम बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे समानके शुरक्षाके ताहिँ कहुं गिरयन हरावय न कहिके बनाओ जात हय । और बो एक <hesitation> बढिया दिखानमे फिर मदत कर्तहय और उम खास करके छोटे छोटे समानके ताहिँ <hesitation> बो बनाओ जात हय ।